B'aje'laj tan intzikb'al tan inwa'liktech je'lo' in- insukun uk'ab'a' Aj Gustavo, inkik uk'ab'a' uk'ab'a' Clara, intat jo'mu kimil, inna' jo'mu kimil, b'ajelaj in- insu insukunex <hesitation> yan jaab' ya ya insukunex uk'ab'a' Aj Marcos, Ix Rosa, ix Edita, Ich Clemente tulakaloo' sukuno'on ti k'ik' b'aje'laj, b'aje'laj insukunex tulakaloo' u- uk'ik'el in- insukunex tulakal inten ink'atij wa'ye'.